तमाम रेष्‍टुरेन्ट आउ होटलमे मेलमेलके परिकार पकाके ग्राहकभरिन खबैतियाँ । जैसेकि होटलमे, रेष्‍टुरेन्टमे चाउमिन, म:म, पिजा, चिकन, मटन राइस, बिरयानि, हान्डि मटन, तास, कचमेलि, भुटन, सेकुवा लगायतके परिकार पकैतियाँ । अइसने करके लाफिङ्ग, कुचौनि, थुक्पा, छोला समुसा, झोर म:म, चाउमिन झोरओला अइसने करके आउ फेकुन परिकार होटलमे, रेष्‍टुरेन्टमे पकैले रहतियाँ । उ चिझ ओहके हमरे अपना घरे फेकुन उइसने गुणस्तरके पकाइ सिक्ति आउ जाके अपने खाइ सिक्ति । अपन रानपरोस आउ नाँतपाँतभरिन फेकुन खबाइ सिक्ति । जेहका तहनि सबति पहिले हमरे उ चिझमे-जैसेकि अगदे बताइल चिझमे का का चिझ मरमसाला लागल है, ओहका तहनि भाँडा बर्तन कैसन चाहि आउ जाके का का सरसमान चाहि कहिके तयारी करे परता । तयारी करकुरके उइसने पकाइक तहनि यदि जनले होइ कहलेतिति देखदुखके, होटल उटलमे जाके, रेष्‍टुरेन्टमे जाके देखके जनले होइ कहलेतिति उइसने पकैना कोसिस करे सिकजिता । कहलेतिति नाइ जनले होइ कहलेतिति युट्युब, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, टिकटक, गुगल, एआइके सहयोग लैके फेकुन रेसिपि बनैना तरिका देखके हमरे होटलके जैसन बनाके खाइ सिक्ति ।